<noise> Mber bi a aba bɛsen kɔ no oyirii ara yie <noise> ba nkorɔfo bi tse hɔn <noise> ekurase hɔn enyi baa hɔn ho do no nna osihɛn <noise> aba abesi hɔn mpoano <noise> na wɔnntse ase osiandɛ wonnhu hɛn a ɔso dɛm da dza wonyim ara nye hɛmba wopinee bɛn ho. Wɔkɔree no na nyimpa kor pɛ nna ɔda m' a ihu dɛ ɔno koraa no na nnyɛ nnda na ɔada bɛka dɛ biibi na ato n'. <noise> Woyii ne fi m' yɛ n' edur aa ma no ho tɔ n'. Onyanee no wobisaa n' amandzɛɛ na ɔka dɛ wɔyɛ adzefo a edwuma a wɔyɛ a nye dɛ wɔkɔ po kɔkyer nam na emom da na a wohuu no no <noise> hɔn tsi annyɛ yie ma po yirii bor do <noise> na nna hɔn nyinaa so gyina po no do a wɔrekyer nam ntsi hɔn nyinaa kokoguu po ne mu a a- ɔka nankotsee. Na ɔnam mboa wɔaboa ne ntsi ɔbɛsan akɔ n'ekyir na emom ɔmaa hɔn sika a dɛm sika no hɔn a wɔwɔ kurow ne mu ne nyinara eno ntsi woenndzi hia ara da bio kosi da a wowuwui.